Omuntu bwakuba eyakozere ebya'faayo munsi, no'mukama habwokuba, era bwa'bakama, nabakama twali tuyine businge, omutungwa bamutwaraga nko muntungwa omumuringo gurungi, nwiire, tokwerarikiriira, no lya no'mukama. Tukaba tuyine nka rukidi.